סושי געזאגט איז פון די טשייניז, וואס דאס איז אינטערסאנטע מין עסן, און היינט צוטאגס זעהט מען אז מ'עסט עס אפילו אפילו דא און אמעריקע און איבעראל. נאך א עסן וואס די אידן מאכן דאס איז פאטעיטע קיגל. ס'איז א מין קיש סטייל זאך מ'צורייבט פאטעיטעס און מ'מאכט פון דעים א ס'זעט אויס ווי א קעיק און א בעקעלע ס'איז א קיש.